Non no dishwater woni e nanda baa lotirde jude e fukkonoje, ngam non un waddinga, so taagu heyni kuugal sai lota Jude mudum e nder, na laɓɓini. Na e fukkonoje tan ba, un amfira dishwater e inaaje Jude, e asibiti haa e janngirde.